فنان كوميدي يأخذ ظحك أحلى شي بالذنيا تخلي الناس تبتسم، ويصير عندك محبين من كل مكان، أما الرجص ما أدري ما أحس نفسي فيه.